Orimuie-anue olenkie-lehylele enue, orie yuoieh oyumuichie, kiebo bietebbei chie orie mur anue ikokro enue orikie yuro mur ichie ofiefieh mou, bon pute bieribon abiebefirmu biekieleh ogboro biefikieh aboo-biekieleleh ogboro biefikie boo, biechie haieh wuhrri abieewu kiebon beyuru chie wuolenkie lernu- lyieh leh enwe ikokoro orimiebe ouyoro mu achie, okiele oburo ofieh fieh wuie okulele bie egu otuteb bie tube a pan endieh piepieh chie otutule leh mel, oru mar miel oyuro leh-mel arieh kiekieh arboruie, endieh etutuchie omieh omiel buimou, bietu tuieh kie be buro, otan kie tan bumuo-aboieh enninu omr mar lelibou leh-ikobishe, otankiebo otankiebou beyen aribie bieri kotanibou, nten aihri chie kiebemiel esukule, ofieh a'boo leh esukule nten anikie kotanob kie bie mar ikbiese orutanaboo mieh ikobiese leh-bo, ko yuro mu a enuie leh-mpan aniekiebnbekeu, bierurechie mu arieh iri mu a nue leh-mpan, oripeh beyen leh-mapan, brn puti beri bebom, bieyeboo iwuypo biepie kirafum okileboo Kiele ayeh ichukie chie arieh mu apiehkie ikirifuu yah ifichu leh-lena anieh enu etehbo muish ari enwurieh ochuwue aponieh, iriechie, oyuuro chie ri mu, orieh mu air mu ahieh, ute mpan ute irilehbinnu ibieh, ko wuro mu arieh enuieh obukiboro biebenu-mpan, nyine ahieh irieh opeh bon bieh ruisher mpan aru-nurchie finairieh wu-furoo kese, befimaleh-be, orikikieh ko-wu wu ute nnien mpan behroiehelie, bietopo akubo leh erun, orikieh utes k-tobo, arieh bon abiehwyieh bieboto bo yahieh berikiehruchi bienmechi mu aieh, fienu mu ifikieune uhyele yuieh but endieh ope-pieh bieyunbie nueh, bon bienkile wukieh, bieyuchie mu arieh ari mu ari mu arieh enu amd leh-bieyehieh hnnn bon abie be-pelebebo biekikieh chie leh-ik ble, benn bie ri befuno bei kpeh beisaru mu omar kikieh beqube- ipeh, bie rimieh bie miel teb ariwuieh arikieh alenkilen nue leh yiele i leh nyinu And buturo abuieh ute chuieh-leh oyuniel obuu. oniynu leh yhieh l'yuo mpan, opie bienyin bon bieh fiponn abieh bebrikure and mte, ko bqupebie ibeh obari mu leh ibeh yehchie yeh ifichu leh lenieh iyieh wuneu itebihwu so penibiechie kie kieh wuieh ponnuieh obrikieh muish kiekieh ilehboute bon ute biepon nue ute abirikie wuie yahnni irikieh orikieh pie beyinu abie nwuri ochuwue ariruele chie opie beyene pute beyen nieh puti but but nten ari fieh, iri leh-biempi-mpi endich opeh opele yinue ofieh zam, oriki zam opon ichie wuie ona onape npe piel yehute irikieh ute ichu leh berem abieh yune, opele-pele npon ichie, awufinabieh leh ichi leute, biremm abieh-bie ute biefikieh yle amuish, k'o lemu mpan orikieh pie bie mpie abieh bieynue Otnikie-oloro ochuiki abeniyu, otnki loro ochie abeniwu, otnkie oloro bonabieh beyien yien, ma-mar omtankib wufurro, yehirikkiehbo ofihbo bie, leh-bieyehchi bon abieh mieh bieribkuro biebmei biee ribiku, ifile bon, so kikiehwu otun oloro. ietunkitunchie ori mu anuie irikieh chu-leh lene i lehiel yinuie ute bonpute biefikiehwu bon, biebibie wute and mu ahieh yine, arieh mu ayinubkiek yuru mu a nuie orimu orikikieh wubon wubon wufieh leh-bei tule abibie wubon wririeh leh-abieh lehbie, nten ipepeieh ariarile chi okuko beran abuie chie. biechu biemieh buria-ipepieh ofuri biemile mar bie mar bora ipepeieh fuuo, ofikoabou bechong abieh nap-nap bierikie ifilen abie sanu-sami filele le beorukie bon Ƹbien irikieh brruie lieshin so that nten ihie pou ochie leh bou ruitilun nten ampo ochie leh bou rui rueh, mu aririeh ute. Nten ariehie beih pe pie ynin leh-mpan arilehbie nten leji buturo, bierikie rue ehie leji buturo uhrichi kieh lumi mpan arinap nap ikieyeh, bie Ƹgu bie tob bynin, rikieh mal ouy leh Ƹgu endich ori ehiboiru, orikie mal oyuro leh Ƹgu endich orichieboƸrun, obiriki obuoo mpan leh ntob o wuieh, oriute, okie beynin ahieh bierikie shboou chie bie kie bieruechie bieetobbie tule, ruele ibuo okie leh beirikiune kie ari bou ruelechie okie, kieh lene leh-arinue, ko wuyuro mu anue ifieh nin ahieh kiechom, ninue iii chule lernn ihieh nue arinure ifieh, orikieh wubon, ute lern bie ninue bietabkuieh omnaa leh beimpan ibieififeieh, ariyeh ule oloro okara, bon aribiemieh, biefileji ihieh kie bie leh lekula lebbie ayehieh biefikubo kie byenn mer, bie kinn chie bie releyeh leh-mpan, bie ute biefilebetule, and wu orileh-kie bann ihieh omleh bomiel okie, kieh bie lukieh wre, kile bo chie kie bie pie lehishnn oma-mieh oru chie bie zm ipah omeh imei, kiekieh ipie kie lehishinn, bienne chie ichie-chie leh lenn arieh enu Ko lehnue uhylenu ahieh nue, ifikie rie but enap-nap opieh bie yureh ehie nghehri aleh nue, nkiehnue gleh-wunue, ko mieh o'sen-ifupfuh, opie bieyunu kieleh oo, l'ennu. bieri pute nten arieh fieh so